Yo tonga lo vatono tomung yo ta dukum mo yo ta lung mo leuro anga mepur mo yo mete e bale mo yo me ler anga loi ku yo me pur ku yo ta kil yo takil ku yo ta gua herek ta lolo pulua yo. Yo me lo e leuro va e hona mo ne tolo holo va e mar ku yo ta gua yo me pur ku ya ta pi nobung mo yo ta gua nekoti oveng ku ta gua ku enerek alpung nobung nolo horom nde tu. Robung horo yo ta gua ku yo ta gua kirkir yo ta gua kumui anini ta vui yo lami. Ku yo ni tita ro yo mo ta utor auma lo putor e heutor birbir yo me utor anga lo vatono yo me me utor lo manga pur me utor lo manga pur me varpulo mo yo tagua mo time lunga mo e heutor ano yo. Yo me mungoi ku yo ta gua ku yo ni koyo me munta di kem mo pu mo radel le bua kuam anga le del kem me holo me tong hum moloi kata pulo hua yo ta gua kame te leuro mo yo tomung yo lami anga me ro yo me te leuro no yo me pur yo kame toi kakae yo me vanon holo sonin tonga pulo hua yo son nin tonga mo son long mene holo oh e devin mon tonga mo te e ruasi aunga tomo nia yo aunga le leuro anga yo me toi. Yo kame toi kakae yome toi mepur. Eka yo me to e ka e ka e leuro ning e buo men tonga mung kone mo in e leuro yo me tu eka anga me golgol mo eka me gua mo ikem me in hakem anga le plave kumui anini. Ku yo me ntanun lo vatono anga mepur yo me gua yo me tanga vatono lo balengkem ta puloua yo anga yo ta noni. Yo mete e bale me bumbum moika ta puloeng kame gua mo te eleuro. Pulo hua yo mi kom ya mete eleuro konga na yo ka kere me lung mo eleuro anga lo vatono mo yo me utor lo herek mo holo alo vo vatono mo holo me kon bla oveng anga le heutor anga yo me mung oi. Kumui anini yo ta gua ta lung mo leuro kirkir eni ah mo yo ta gua mui tamlanga yotagua ta lung mo e leuro anga le vatono anga aning buop yo me ka herek alpung mo va e rona me ka eper anga mai. Kong ana kalme, kabu ah yo me vai e vi e sa esa ah yo me pu tanga lo nuy e yome tam, yo me to e rona e he no yo to kon e pe yo me tu nelep pe anga mo nuye. Kem me momi alo nuye yo me te leuro ning mo nga lo nuye, kem me ler elouro ning mo nga lo nuye, kem me ler elouro birbir yo me lunga moi. Kongana yo taga utor komia kumul anini yo ta ga gua do ne vatono kumui anini yo ta to e leuro ausi lo vatono kone yo ta toi e leuro kone. E heutor ting tonga tin yo tere e sa esa ausi lo vatono sol yo me deltu kirkir mo yo me utor alo horek mo holo va herek ausi lo vatono. Ku yo me gua yo me radel tonga le vatono si vadik time long yo me te e hona yo todi va e mar mote hona. Yo mi me mil tanga lo vatono yo tanga lo bale no yo. Yo me tolo holo au ya e die herek alumyo hemer me rokem yo me tomae la mar mo yo konga na yo ta deltu alo vatono anga pur. Varpule ta kon bla oh veng ta munkone bara ni deltu vasier alo vatono ma. Te eleuro kere kere alo vatono <hesitation> herek tita pu kem ta na e heutor mene di tita to e leuro kem ta na e heutor mene di tita pu kem ta na e heutor mene di tita to e leuro esa esa lo putor lol yo ko anini yo ni ta gua kirkir yo ta deltu alo mene yo ta deltu ale kehe e <noise> sae kem ani tomoi ve. Tomoi ve konga na tomung emama ne utor ang kem ana tomoi ve ka ne mung putor. Tita var sae kem komia ma tomung kone ikem e manga tomoi ve nima e tomoi ve. Herek anini komsa ka e heutor lol kem kapura kom sa ka e eutor lol kem. Kem sa mer kem sa pu kom herek anga kom ta gua kapu kosa gua ka e heutor ani mo kom ta kai mo kom ta utor anima. Neutor ani kamui mo ne pisa siam song gua kirkir komuma <noise> <hesitation> ikem manga pur ikem ta pe e putor aun moi anga kem sa mer ikom herek sa pu kom putaro lo vatono no manga me bir ta te leuro anga lano manga me bir tita vasima kom <noise> lo ne eutor anga andi somia mil mo ikom ta to dun au ya lo vatono mo ikom ta to e leuro auya le vatono. Tato leuro ta lunga mo kem manga pur anga ikem ena tota toi eleur komia. Kemta po lalma kom enama mo ta po ngoma kom ausi le leur anga le vatono oh ang le leuro kere na anga lo ne inasier, kom ta toi e heutor kem ta poi kom ta lunga moi. Komso kamap vukum horek kiling, ko so vukom horek kiling, ko so vukom horek kiling em oh.